कॉफ़ी के कई प्रकार होत हैं। कॉफ़ी कई अन अन्य अन अन्न जगह में उसे कई जावै। कॉफ़ी के प्रकार निम्नवत हैं जैसे एस्प्रेसो, कैपिचिनो, लाते, अमेरिकानो, मोका चि रेप्पे, कोल्ड ब्रू, मच्चियाटो। डोपियो, आयरिश कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, फ्लैट वाइट, टर्किश कॉफ़ी, अफोगाटो, रिस्टेटो। कॉफ़ी हम कई प्रकार तै उपयोग कर सकत हैं। जैसे <noise> पढ़ाई करत वक्त जैसे नींद आवे तो पी लयो तो फिर नींद दूर भाग जावै।